Manuk nawei ni tompat kinifit a ira, nawei nagamari kai tetew, kai rang tetew tali tetew, le nawokas ni tompat ira sa te. Le boluk nagaratak boluk, angin na naratan boluk natoda boluk tura natolur wawa ira tura gagafin le binatang woun dakaruk i boluk.